والله الاعمار بيد الله وانا اصلا مش عندي شريك فاذا كنت هموت قبل ولا بعده الحمد لله وربنا ما يقدر عليا…و بطلوا تفولوا علينا يا جماعه مش عارفه ايه الاسأله الغربية الي حطنالها دي